Oire. Ovivuita reopiesaita aue parai vovokiova iaa oaa ovokiaia oaravivu aio aioaravi pura ruipaparaveira aue eakea vovokio oaia, auerovi auerovi aioaravi purapaveira eakevi eakeviavu raa vovoki roropiepaoro. Auerovi aioo eake akorokare avusaravi rutu varao vova rasito. Evaviraga oaia evo evovokivi, aueavere vearo kekepieavere rutu. Evo voki evaravi pati aravi puraoro eakee avusara rutu, oara aueavere. Korekare rovii rutuva vova ukoo gaerovi, evaravi rutu oaravia, vearopievira evo voki tokioro urioravere. Ovutavivuita aue. Ukoa viata taporo evo vokivi oveavere, vovokivi ita auepieoro rorupieoro. U, ra vearo kekepei rutu ita, uva evaita ari evo vokivi ari oa rorupie avere evaravi, vavi rutu aue aioa aioapa, vova auepa saite varata ari aioavirutu toupai veira evo aueia oiso, vovokivio ita rorupiea eake vi eakevi puraoro, evavia va, aioavi iaita va rorupie oro uriora ra vearo kekepe rutu. Uvare viapau oiso oai oipeira oaviapau, oa puraraga rivere osa viapau aio avai toupaive, eari aioa toupaivere vao oaia vovoki rorupie rivere rutu. Ora rirovisivi aioa purarivere, oa aiopaoro ora gurutavere visi vi rutu rorupaoro ita oiso vovokivio a ita vao apeisi vokivi avuaita vaoia. Iu, uva evavita oa rorupiesa evavirutu ita riropie rivere aioavi. ra oisi avape vovoki osa oisi riupapauei oire eisivi.